L'avìe propi razun, al e ün bel film, al e al a ün titul ën patuà, l'aouro fai sun vir, ën piemuntes al e l'aria a fa su a fa so gir, al e ën film ch'al e girà ën üna valle d'Cuni e al e anche ën part ën patuà cun sottotili ën italian. Al e 'na bela storia, cuncreta, a ie d'belissime müziche ch'a acumpagnu tüta la storia